पूर्णतः स्वतंत्र निमो इद जटिलि रंग बहुस्तरीय अवधारणा निज। जू कुछ बिंदु निज जू हजु प्रश्नऊ विचार लानो मदद लान्च। सामाजिक रंग आर्थिक संदर्भ। सामाजिक निर्भरता नी चेई किसी न किसी रूपो समाज रंग अन्य मिऊ पर निर्भर निज। आर्थिक निर्भरता किशो आर्थिक स्थिति अक्सर किशो विकल्पों रंग स्वतंत्रता पंग प्रभावित लान्च। व्यक्तिगत रंग मानसिक संदर्भऊ। व्यक्तिगत सीमाएँ किशो व्यक्तिगत क्षमताएँ रंग सीमाएँ किशो स्वतंत्रताऊ प्रभावित लान्च। मानसिक स्वतंत्रता किशो विचार, भावनाएँ रंग विश्वास किशो स्वतंत्रताऊ प्रभावित लान्च। नैतिक रंग दर्शनशास्त्रीय संदर्भऊ। नैतिक जिम्मेदारी किशो स्वतंत्रताऊ साथ नैतिक जिम्मेदारी ली बच। दर्शनशास्त्रीय दृष्टिकोण विभिन्न दर्शनशास्त्रीय दृष्टिकोण स्वतंत्रताऊ अवधारणा पंग अलग-अलग तरीकोंस जागतो।